Tsú xa̱bu̱ néꞌŋgo̱o̱ rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ nu̱xnaa̱ rí xú mbayáa̱le xu̱u̱ꞌ xú naꞌni néꞌngo̱o̱ jma̱a nandii rá, nuni̱ méj́́́́́áánꞌ yaꞌduun xtílá rá, yaꞌdu xtíla tsú̱, xtílá tsúú puru mitaxnaa̱ mba̱xtá rá, antes que xóóꞌ na̱nguá ijŋápari̱gii̱n mbáxti̱ꞌ rá, ngaa̱ xúꞌkhu̱ má tsú mbáxti̱ꞌ mangaa rá xóóꞌ wáxee̱ para que rí ikhaa ríꞌkhui̱ yaꞌduun mi̱thaxnaa̱ mu̱ga̱a̱n, <noise> mbá igaꞌjá yaꞌduun ríꞌkhui̱ ma̱ga̱a̱n xa̱bu̱, mbá tséxi̱ para que rí, yaꞌdu miꞌxá xkhua̱nii para que rí mba̱yaa̱le xu̱u̱ꞌ. Xúꞌkhui̱ má mangaa ríndoo mitha̱ni̱ méjáánꞌ tsú yaꞌdu xtíla a̱ꞌkhui̱ rá, mi̱tha̱ꞌgii̱la aguaaꞌ rá, mitha̱a̱ tsikha̱ ixi̱ rá, mitharígu iyaꞌ, mitha̱rexubíí xtília̱aꞌ rá, de ikhí rá, mitha̱ni̱ méjáa̱nꞌ rí wénú, mitha̱tsi̱kha̱a̱ ríguíi̱ mugꞌ- ríꞌkhui̱- rá rúbúu̱ rá de ikhí rá, mitha̱rígu iyoo̱ꞌ para miga̱a̱ ma̱gaꞌjá yaꞌduun tíꞌkhui̱ rá, midriyáꞌ má xúwiꞌ mú íthia̱a nagaꞌjá, mi̱thra̱khuáá má idú rá, mi̱thra̱khuáá mágá, mi̱thra̱khuáá áxú rá, ngaa̱ de ikhí rá mitha̱ꞌyá xú berdúrá ri xú najma̱a̱ gii̱ júbá gii̱ <noise> mi̱driyaa̱ꞌ rá. xú kól rá, rí xú ra̱mbu̱ rá, rí xú lechúgá, rí xú nama̱a̱ gii̱ kalabasítá rá, ra̱ꞌkha̱ rí nu̱dú gii̱ rá, ga̱nu̱ꞌ xógíꞌ má rí xú najma̱a̱ júbaa̱ gii̱ mi̱driyaa̱ꞌ náa̱ xtíliáa̱ꞌ rá. Pero rí ginii purí wénú yaꞌduun rí mbá igaꞌjá xi̱ rá, ikhaa ríꞌkhui̱ rí mi̱ga̱a̱n xa̱bu̱ para mbayáa̱le xu̱u̱ꞌ rí naꞌniꞌ néꞌngo̱̱o̱ rí gii̱. Rí yáá ríndoo̱ wámbá niꞌga̱a̱ xtílá rá pú yáa mi̱ta̱xna̱a xa̱bu̱ jma̱a guma mika rá jma̱a rí mi̱khui̱ yaꞌduu miꞌxá xkua̱ꞌnii, mithra̱khuáá má míŋa̱ rá, o̱ ndu ñúú má o̱ kulántrú rí najma̱a̱ xuajñaꞌxu̱ gii̱. ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaa rí naphú ikháa̱nxu̱ rí ndu̱ya̱a̱xu̱ xi̱ꞌxu̱.